gott kvöld við ætlum að fjalla um tvær nýjar leiksýningar

þættinum í kvöld annars vegar Hans Blævi í Tjarnarbíói og

Rafns

sem þrífst á að ganga fram af fólki og fær leikararnir standa mjög vel við að túlka Hans Blæ þau náttúrulega

flestöll taka þetta hlutverk að sér á einhverjum tímapunkti mér fannst

og Jörundur standa sérstaklega uppúr þetta er krassandi verk ég meina þarna er verið

að skjóta á metoo byltinguna fávita að frægum stjörnum fyrir að segja aulalega hluti er þetta um kyngervi eða er þetta um hvítir karlmenn sem geta verið vondir eða getur hann gert hvern sem er vondan og í þessu tilfelli þá er þetta týpa sem sem verður fyrir valinu hann er svolítið að þenja út þetta hann er líka að sýna okkur hvernig við fóstrum og nærum þessi

við viljum sjá meira við viljum bara ekki að

okkur mér fannst sterkustu þættirnir í verkinu einmitt bútarnir úr þar sem hann er að fara

úr fornu fari ótrúlega skemmtileg upptalning og svo á hverju tröllin nærast og á hvaða karakterum þau nærast

minnimáttar ráðamönnum og fleira og hann gerir þetta rosalega vel það er margt frábærlega gert í þessari sýningu

mér finnst þriðji þátturinn verulega gallaður og kannski að mörgu leyti

Eiríki mér fannst svipaður galli á illsku það er það er eins og þau viti ekki alveg hvert

að koma skáldsaga sem heitir Hans Blær eftir Eirík Örn

er í þróun hann hefur gefið það út þannig

Páll Óskar Hjálmtýsson aftur með hlutverk

sem skaut honum á stjörnuhimininn fyrir meira en aldarfjórðungi já ég var ekkert sérstaklega hrifin af honum í þessu hlutverki

mér fannst hins vegar sýningin skemmtileg og mjög margir voru að glansa í þessari sýningu Páll Óskar og áður en síðan mín fyllist af einhverjum

þvílíkt gull af manni og mér finnst hann ekki alveg vera og

hann nær ekki að leika Frank NFurter að mínu mati en sýningin er

hann er bara of vænn

í Borgarleikhúsinu er komin löng reynsla á söngleiki og þetta er orðið eins og vel smurð vél dansinn og sjóið er afskaplega flott já já

mér finnst eiginlega

að við séum að tala um

peningavél Borgarleikhússins þegar við gætum verið að tala um nýtt íslenskt leikverk

máli hvað við segjum þetta á eftir að verða rosalega vinsælt

er með flotta búninga leikmynd og mjög margir sem mér fannst búningarnir ekkert sérstakir en

ilmur Stefáns sem ber ábyrgð á henni af því sem stóð uppúr kannski Valdimar Guðmundsson sem leikur

þau eru öll algerlega frábær og upprisa ná búningarnir sér og ég tek þá í sátt þar það var alveg ótrúlega flott og Páll Óskar

þættinum er þá lokið í kvöld á morgun ætlum við að fjalla um bíómyndina víti í Vestmannaeyjum sem verður frumsýnd síðar í vikunni við minnum